Nonde mai do numtina hifneere am. hifneere am boddum je MI sodi ha lumo wuro amin wakkati julde laihaari. hifneere mai do mari garaaji je nandi be nonde mai kanjum wadi do voda am mi yidi hufnugo hifneere mai.